Lxlan nixɛkʋ tʋnʋ edigbo yɔxa gbɔwa <hesitation> enadoni ɛɖi ɛfʋa ɛla ɛna ɛtʋ ɛwlʋ ɛlʋlʋdi ɛlɛ ɛlɛdi ldʒo ldʒo nɛdi ldʒo nɛfʋa ldʒo Nile ldʒo nɛna ldʒo nɛtʋ ldʒo nɛwlʋ ldʒo nɛwlʋdi iliefʋa iliefa nɛdi iliefʋa nɛfʋa iliefʋa nɛla iliefʋa nɛna iliefʋa nɛtʋ iliefʋa nʋ <hesitation> ɛwlʋdi iliefʋa nɛlɛ, iliela.